Irlande hen dee, ɓubol ɓuri wulare hewde nage ana yalta ana fanɗi. Nden non ñalawmaaji maɓɓe ana mbaawi raɓɓiɗiɗde saabi muuɗun. Kaa jooni non, wiide nden wakkati naange fuɗata, nden leloto. So ngoonga Alla, mi walaa jogiiɗo anndal muuɗun.